أكيد، لازم الأطفال يحفظون القصائد عن ظهر قلب. لإن حفظ القصائد بتساعدهم على أنهم ينموا حصيلتهم اللغوية ومهاراتهم اللغوية. ويكون عندهم رصيد كبير من المعاني العربية الأصيلة ومن بحور الشعر. وهوي تزيد حصيلتهم الأدبية والثقافية. فلازم الشخص يكون مثقف ويقرأ القصائد ويحفظها عشان تزيد حصيلته اللغوية ويكون كويس في اللغة.